ס'איז דא די באוויסטע פרוכט וואס מ'האט אייביג, וואס איז עפל, בארן, בענענעס, <hesitation> נאכדעם איז דא <hesitation> ס'איז דא אראנדשעס און אזאכע זאכן, נאכדעם איז דא מענגא וואס איז נישט וואס מ'פארקויפט נישט אזוי פלעין אזוי, <hesitation> סטאר פרוכט דאס איז זייער גוט, און גוואווא דאס איז אויך זייער גוט.